Aminakay fifandirany <hesitation> miteraka débat <hesitation> nefa débat zany tonga de <noise> ahitanao <hesitation> hevitra miboaka zany e de iny hevitra miboka iny ahavitana hoe mampivoatra société, mampivoatra fiarahamonina donko misy anjara ny, misy anjara asany raha karaha zany.